M'than që po boj zhurrmë natën, po une nuk boj zhurrmë natën. Na flejm shumë herët edhe fmitë si kam ktu. dalin jashtë, kthehen vonë. Nuk e di se ku e kanë ni atë zhurrëm. Me siguri kan ni prej ndonjë banese tjetër edhe mandej po na lojin neve fajin. Shumë t'çuditshëm a! Po mendoj me shku edhe me folë me ta po mos pi prishi puntë, ma ka keq po bohet.